eldur á Selfossi þar sem tvennt lést hafi kviknað af mannavöldum óskað hefur verið eftir gæsluvarðhaldi yfir karli og konu sem voru handtekin á vettvangi í gær lögreglan forðast markvisst að lýsa eftir týndum börnum opinberlega því níðingar og eiturlyfjasalar nýta sér slíkar auglýsingar leitað hefur verið að fleiri

týndum börnum það sem af er þessu ári en allt árið í fyrra burðarpokar og einnota áhöld úr plasti verða bönnuð hér á landi á næstu tveimur árum verði hugmyndir starfshóps gegn plastmengun að veruleika tillögur um aðgerðir voru afhentar umhverfisráðherra í dag heimurinn fylgist með hörmungum í Jemen en enginn gerir neitt til að stöðva þær segir UNICEF í Mið Austurlöndum einn af hverjum fimm sem falla í stríðinu er barn og annar höfunda do

hann treður upp með gott kvöld óskað hefur verið eftir gæsluvarðhaldi yfir konu og karli á fimmtugs og sextugsaldri vegna brunans á Selfossi í gær þar sem karl og kona á sama aldri létust úrskurðað verður um það í kvöld lögreglan segir

rökstuddan grun um að eldurinn hafi kviknað af mannavöldum og rannsakar meðal annars hvort ásetningur eða gáleysi hafi legið að baki það eru grunsemdir um að

eldurinn hafi kviknað af mannavöldum eitt af því sem við erum að rannsaka er hvernig það hefur gerst og hvort að það

verið ásetningur eða gáleysi þar á bak við og það er ekki tímabært

gefa eitthvað slíkt upp líkamsleifar hinna látnu voru fjarlægðar úr húsinu í morgun um leið og tryggt hafði verið að öruggt væri að fara þar inn og fór fram krufning í dag tæknideild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu ásamt Mannvirkjastofnun hefur rannsakað vettvang frá því slökkviliðið afhenti lögreglu hann í morgun og er rannsókn á vettvangi lokið tilkynnt var um eldinn síðdegis í gær og var húsið

var að ein til tvær manneskjur væru inni í húsinu og þá auðvitað förum við í þann fasa að við séum að fara í lífbjargandi aðgerðir og það miðast allt við það í upphafi en síðan verður okkur ljóst

að hitinn er það mikill og það mikill eldur að það

mjög erfitt við það að eiga við höfðum vitneskju um hvar mögulega fólkið gæti verið staðsett í húsinu og við sendum fljótlega reykkafara þar upp í stiga og hann brýtur rúðuna þar til þess að komast inn en það er gríðarlega mikill þrýstingur í rýminu því hitinn og það kemur á móti honum fljótlega ljóst að þarna væri ólíklegt að fólk væri á lífi já þegar aðstæður eru svona og

og getum greint húsið bæði utan frá og gegnum gluggana þegar við erum búin að opna þá er hitinn þannig inni og svona mikill reykur sem er ekki lífvænlegt að vera í þá er alveg ljóst að það er ekki lengur

að ræða lögreglan á Suðurlandi tilkynnti nú rétt fyrir fréttir nöfn þeirra sem létust í brunanum í gær þau hétu Kristrún Sæbjörnsdóttir og Guðmundur Bárðarson

bæði voru gestkomandi í húsinu aðstandendur færa viðbragðsaðilum sérstakar þakkir fyrir störf þeirra á vettvangi rætt verður við Pétur Pétursson slökkviliðsstjóra í Kastljósi strax

fréttir lögreglan á höfuðborgarsvæðinu forðast að lýsa eftir týndum börnum því misindismenn

eiga það til að notfæra sér slíkar auglýsingar þeir nota meðal annars Facebook til að komast í samband við börnin á hverju ári leitar lögreglan á höfuðborgarsvæðinu að fjölmörgum börnum sem örvæntingarfullir aðstandendur biðja um að leitað sé að

þessi börn eiga oftar en ekki við einhvers konar vandamál að stríða

sem af er þessu ári eru orðnar jafnmargar og allt árið í fyrra og í fyrra var metár hefurðu einhverja skýringu á þessu nei það hef ég ekki þótt beiðnirnar séu orðnar jafnmargar og allt árið í fyrra hefur verið leitað að fleiri börnum en í fyrra en stundum þarf að leita að sama barninu oftar en einu sinni í fyrra var leitað að áttatíu og þrem börnum en í ár er talan komin upp í áttatíu og sjö Guðmundur segir að á árum áður hafi oft verið auglýst eftir týndum börnum í fjölmiðlum stundum tuttugu sinnum á ári síðan sérstakt átak lögreglunnar í þessum málum hófst fyrir fjórum árum hafi markvisst verið dregið úr þessum auglýsingum og reynt að forðast þær nema í algjörri neyð árið tvö þúsund og fimmtán bárust hundrað áttatíu og sjö

það árið var auglýst eftir börnum í tvígang tvö þúsund og sextán bárust hundrað og níutíu og auglýst var eftir tveimur börnum í fyrra bárust lögreglu tvö hundruð fjörutíu og níu

og auglýst var eftir þremur börnum það sem af er þessu ári hafa borist tvö hundruð fjörutíu og níu beiðnir um leit auglýst hefur verið eftir fleiri börnum en árin á undan eða alls tíu Guðmundur segir að sterk rök mæli gegn því að auglýsa eftir börnunum og með því að birta nafn og

og mynd verðum við

að netið gleymir engu en svo eru líka óæskilegir einstaklingar sem reyna að nálgast þau í framhaldinu um leið og þeir eru komnir með nöfnin eða þá út frá myndum

nálgast þau þar sem þeir sjá þau úti á götu hvernig sjáið þið þau segja okkur frá því

inn nöfn sem maður er ekkert ekkert ánægður með að sjá

já þetta eru annars vegar aðilar sem eru að reyna að koma

og svo náttúrulega kynferðislega brenglaðir einstaklingar því miður af þessum sökum eyðir lögregla alltaf myndum og nöfnum barna út af miðlum sínum eftir að þau eru fundin Guðmundur hvetur

bæði foreldra og fjölmiðla til að gera slíkt hið sama mikil eftirspurn hefur verið

eftir fræðslu um heilbrigð og óheilbrigð samskipti mörk og samþykki meðal ungs fólks eftir metoo byltinguna

yfir landssöfnun fyrir

kynferðisofbeldi söfnunin nær hámarki með fjáröflunar og

sem verður á dagskrá sjónvarpsins í kvöld Bergljót Baldursdóttir fréttamaður er í stúdíói a þaðan sem þátturinn verður sendur út

já það er tómlegt núna en

vakning núna við sjáum alltaf

starfshópur gegn plastnotkun vill að burðarpokar og einnota áhöld úr plasti verði bönnuð á næstu tveimur árum og endurvinnsla aukin formaður hópsins segir það raunhæfan tímaramma fyrir fólk og atvinnulíf til að aðlagast breytingunni starfshópurinn afhenti umhverfisráðherra tillögurnar í dag hópurinn var einhljóða um átján tillögur gegn meðal annars að viðurkenningar verði veittar fyrir framúrskarandi

lagt er til að notaðir verði hagrænir hvatar til að endurvinna meira af plasti og að strax næstu áramót verði engir plastpokar afhentir án endurgjalds verslanir hætti

smám saman að bjóða upp á þá og árið tvö þúsund og tuttugu verði tiltölulega hár skattur og þeir síðan bannaðir í verslunum formaður hópsins segir að brýnast sé að ráðast í aðgerðir gegn einnota plasti það er

alveg að nota burðarplastpoka hætta að nota einnota plastvörur eins og plasthnífapör plaströr eru þetta nógu metnaðarfullar tillögur já að mínu mati eru þær það þær munu þurfa vandaðan undirbúning og gott samráðsferli og við þurfum tíma til að koma þeim í framkvæmd ég myndi segja að þetta væri

raunhæfur tímarammi sem er ástæðan fyrir því að margar þeirra koma ekki í gagnið fyrr en tvö þúsund og tuttugu og tvö þúsund tuttugu og eitt þá leggur starfshópurinn til að komið verði á heildstæðu vöktunarkerfi fyrir plast í hafi og

efld verkefnastjóri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem sat í starfshópnum segir að skoða verði fráveitumál sveitarfélaga með tilliti til plastmengunar og kostnaðar sem kann að fylgja þá þurfi sveitarfélög að samræma

hreinsun virðist ekki halda plastögnum til baka heldur þau skila sér alla leið í hafið sem við viljum ekki það þýðir

og ég veit að sumar veitur hafa þegar hugað að þessu en það virðist vera mjög kostnaðarsamt

þau gera það samkvæmt

ætlar að sækja um leyfi til að áfrýja til Hæstaréttar máli sem varðar lögbann á umfjöllun Stundarinnar upp úr

lögmaður Glitnis tilkynnti lögmanni blaðsins þetta í dag en frestur til þess rennur út á morgun sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu setti þann sextánda október í fyrra lögbann á umfjöllunina sem byggist á gögnum úr

úr þrotabúi Glitnis upp úr gögnunum hafa verið ritaðar fréttir um viðskipti Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra og fjölskyldu hans með bréf tengd Glitni í aðdraganda bankahrunsins hvorki Héraðsdómur Reykjavíkur né Landsréttur staðfesti lögbannið hörmungunum í Jemen linnir ekki fyrr en stríðinu lýkur heimurinn fylgist með en enginn gerir

neitt segir

UNICEF hungursneyð sem vofir yfir milljónum íbúa í Jemen gæti orðið sú versta í heiminum í hundrað ár við myndunum í næstu frétt að minnsta kosti tuttugu

og níu börn eru látin í Jemen eftir að eldflaug var skotið á hópferðabifreið í bænum

sádar og bandamenn þeirra hafa varpað sprengjum á íbúðahverfi heilbrigðisstofnanir og ýmsar samkomur

almennra borgara og í mörgum tilvikum engir hernaðarlega mikilvægir staðir nærri en þótt fólk komist frá vígvellinum er öruggt skjól vandfundið í landi sem rambar á barmi hungursneyðar sameinuðu þjóðirnar hafa lýst ástandinu í Jemen sem mestu neyð sem fyrirfinnst í heiminum fréttir sem berast frá Jemen eru allar á þennan veg hið hryllilega ástand virðist aðeins versna samskiptastjóri UNICEF í Mið Austurlöndum heimsótti spítala í fimmtungur þeirra sem drepin eru í stríðinu í Jemen eru börn þá er fátæktin gríðarleg móðir sem Juliette hitti í gær sagðist með fjárhagsaðstoð UNICEF sem er jafnvirði tæplega tvö þúsund króna á mánuði hafa getað keypt stílabók fyrir börnin sín hún segir auðvelt að finna fyrir vanmætti í aðstæðum sem þessum fólk geti þó lagt sitt af mörkum

auðvelt að finna fyrir vanmætti í aðstæðum sem þessum fólk geti þó lagt sitt af mörkum

sem var á leið til Bandaríkjanna síðdegis í dag var snúið við skömmu eftir flugtak slökkt var á öðrum hreyfli vélarinnar vélinni var lent heilu og höldnu á Keflavíkurflugvelli Svanhvít Friðriksdóttir upplýsingafulltrúi WOW segir að að smávægileg vélarbilun hafi komið upp flugstjórinn hafi því ákveðið að snúa við

af öryggisástæðum áður en flogið yrði yfir hafið mikill viðbúnaður var á Keflavíkurflugvelli þegar vélin kom inn til lendingar og

repúblikanar vinna líklega sigur í Texas í kosningum í Bandaríkjunum á þriðjudaginn en hann verður mun tæpari en oft áður frambjóðandi demókrata til öldungadeildarinnar hefur vakið mikla athygli og forsetaframboð

gæti verið mögulegt ef mjótt verður á munum það er mikið undir í Texas næstfjölmennasta ríki Bandaríkjanna kosið er um fjölmörg opinber embætti ríkisstjóra þingsæti ríkisins í öldungadeildinni og öll þrjátíu og sex í fulltrúadeildinni frambjóðandi demókrata til öldungadeildarinnar vann mjög á í könnunum síðla sumars um miðjan september munaði aðeins nokkrum prósentustigum á honum og

að auka forystuna og heldur líklega

hefur vakið mikla athygli fyrir ræðusnilld og margir þóttust sjá Kennedy og Obama renna saman í eitt á fjöldafundum hans hann hefur heitið því að heimsækja allar tvö hundruð fimmtíu og fjögur sýslurnar í Texas sem forverum hans hefði ekki dottið í hug ýmsir gera að því skóna að markmiðið sé að bjóða sig fram gegn Trump í forsetakosningunum tvö þúsund og tuttugu

repúblikanar hafa til þessa getað treyst á öruggan sigur í Texas og varnarsigur verður líklega á vörum margra í næstu viku ríkið virðist því smám saman vera að taka breytingum og blána margvísleg áhrif segir tónlistarmaðurinn sem var einn helsti skipuleggjandi hátíðarinnar hann segist hafa hitt fjölda fólks sem eigi átakinu líf sitt að þakka hann kemur fram á tónleikum með Todmobile annað kvöld sem áður gerði garðinn frægan með hljómsveitinni verður heiðursgestur í Hörpu þegar hljómsveitin heldur upp á þrjátíu ára afmæli sitt þetta er ekki í fyrsta sinn sem þau fá með sér heimsþekkta samstarfsmenn segist hafa séð upptökur af því og orðið stórhrifinn og til í slaginn þegar samband var haft við hann er annar höfunda lagsins do

tónleikanna í London og Fíladelfíu árið nítján hundruð áttatíu og fimm en hvort tveggja var til styrktar sveltandi fólki í Afríku

segir að fram að þessu hafi einungis fullorðið fólk sinnt góðgerðarmálum en með því að nota miðilinn sem unga fólkið skildi hafi tekist að fá það til að taka þátt það er

líta á það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í íþróttafréttum kvöldsins bandaríska

setti upp enn eina sýninguna þegar hún mætti til leiks í fjölþraut á heimsmeistaramótinu í í Katar í dag við sjáum brot úr þætti kvöldsins af íþróttafólkinu rökstuddan grun fyrir því að eldur á Selfossi þar sem tvennt lést hafi kviknað af mannavöldum óskað hefur verið eftir gæsluvarðhaldi yfir karli og konu sem voru handtekin á vettvangi í gær lögreglan forðast markvisst að lýsa eftir týndum börnum opinberlega því níðingar og eiturlyfjasalar nýta sér slíkar auglýsingar leitað hefur verið að fleiri týndum börnum það sem af er þessu ári en allt árið í fyrra burðarpokar og einnota áhöld úr plasti verða bönnuð hér á landi á næstu tveimur árum verði hugmyndir starfshóps gegn plastmengun að veruleika tillögur um aðgerðir voru afhentar umhverfisráðherra í dag heimurinn fylgist með hörmungum í Jemen en enginn gerir neitt til að stöðva þær segir samskiptastjóri UNICEF í Mið Austurlöndum einn af hverjum fimm sem falla í stríðinu er barn